var að ljúka í Helsinki rétt í þessu Bergsteinn þú fylgdist með þessu þarna voru Íslendingar tilnefndir í öllum flokkum

segjum eins og í íþróttunum að þá vermdi okkar fólk bekkinn á meðan þau voru afhend þetta eru semsagt fimm flokkar fjórum

líka afhent fyrir umhverfisverðlaun en það voru Landsspítalinn og verandi tilnefnd fyrir Íslands hönd þetta var kannski kvöld finna og kvenna getum

skulum renna yfir yfir hina flokkana handhafi Barna og

Norðurlandaráðs þar var tilnefnt fyrir Ísland enginn sá hundinn eftir Hafstein Hafsteinsson og Úlfur og Edda mynd frá Finnlandi eftir Selmu um tólf ára gamla stúlku sem er að reyna að finna föður sinn tónlistarverðlaunin þar voru Víkingur

Ólafsson og emiliana

er kannski erfiðasti flokkurinn til að rýna í af því þetta er svona bæði klassísk en þau hlaut finnski hljómsveitarstjórinn

hún er einn fremsti hljómsveitarstjóri í Finnlandi og

vel að þessum verðlaunum komin svo eru það

Linda Vilhjálmsdóttir tilnefnd fyrir ljóðabókina frelsi mjög sterk ljóðabók og Guðmundur Andri Thorsson fyrir svo tjöllum við okkur í rallið bókin um Thor og það hefði verð gaman ef hún hefði hlotið verðlaunin því Thor Vilhjálmsson sjálfur faðir hans fékk verðlaunin sjálfur nítján hundruð áttatíu og átta fyrir en þessi verðlaun hlaut Kirsten fyrir bókina þannig þetta eru verðlaunin í ár og

þrír verðlaun til Finnlands og það var gefin út sérstök svona tilkynning um það í dag ekki satt jú dómnefndin áréttaði það í dag er hún sagði frá því að lögðu áherslu á mikilvægi þess að stuðla að jafnrétti og vera meðvitaður um jafnrétti og breytileika við afhendingu þessara verðlauna það kom jafnframt fram að Norðurlandaráð ætlar að auka fjárstuðning við þýðingar og nú er það tryggt að allar bækur

í flokki bókmennta verða þýddar á öll norðurlandamálin en við erum með fulltrúa þarna úti ekki satt

jú Jórunn Sigurðardóttir

er úti og fer yfir þetta á morgunvaktinni

takk fyrir þetta Bergsteinn já við ætlum allt annað því á sjötta hundrað þúsund hefur flúið ástan í

mar og margir þeirra hafa farið yfir til Bangladesh við erum komin hér með tvo fulltrúa Rauða krossins til okkar Atli Viðar og Hildur velkomin Hildur byrjum á þér þú varst að koma þaðan komst bara í gær frá fyrir rúmum mánuði síðan um hver væri tilbúin

að gefa kost á sér

að fara og taka þátt í því að setja upp tjald sjúkrahús í Bangladesh rétt við landamæri mar þannig við fórum þrír sendifulltrúar tveir

fórum til Osló og fórum sem hluti af norska og finnska Rauða krossinum til að setja upp þetta

okkar sérstaða var sú að við buðum upp á eða við vorum með

fyrir sjúklinga og fólk á svæðinu þetta sextíu rúma sjúkrahús

að stækka starfsemina ef og þegar þörf er á og þetta er bara í tjöldum þetta er í tjöldum við vorum með tvö tjöld fyrir bráðamóttöku

eitt tjald fyrir fullbúna skurðstofu tvö tjöld fyrir mæðravernd og fæðingadeild og svo vorum við með tvö tjöld fyrir barnadeild og svo af því kynin þurfa að vera aðskilin þá er

tuttugu og fimm til þrjátíu og fimm starfsmenn Rauða krossins af hinum ýmsu sem bjuggu á staðnum já Atli það er talað

að flýja þarna ákveðið svæði í

hvað eru þetta marir og hvað nákvæmlega er þetta er þetta fólk að flýja þetta er á sjöunda hundrað þúsund á rétt liðlega tveimur mánuðum um sex hundruð og tíu þúsund manns og fólk er að flýja ofbeldi og ofsóknir þessi hópur innan mar hefur þurft að þola ofsóknir um langt skeið sem virðist hafa færst mjög í aukana bara frá tuttugu og fimm ágúst þannig að

að fólk er að leggja á sig langa göngu flestir hverjir viku og allt upp í tvær vikur sem það gengur frá sínu svæði í mar og yfir landamærin þannig þegar það kemur loks á áfangastað þá er það eiginlega

örmagna og fólk hefur dottið niður og það er mikið um vannæringu og alls konar sjúkdóma því tengdu til dæmis er skinn farið af iljunum

algengt þannig aðstæður eru mjög slæmar bæði flóttinn sjálfur og svo eru þessar aðstæður sem taka við í Bangladesh sem eru vægast sagt mjög slæmar innviðir eru veikir að koma upp búðum fyrir allan þennan fjölda er ekki létt verk þannig það sem Rauði krossinn er að gera

ná til um tvö hundruð þúsund manns en þetta er auðvitað þannig að umfangi að enginn einn getur gert allt þannig það eru margar stofnanir og samtök sem vinna saman og Rauði krossinn er einn af þessum stóru okkar styrkleiki liggur í því að við erum með rauða hálfmánann í Bangladesh og að þessari aðgerð koma næstum því þrjátíu landsfélög þar á meðal öll Norrænu félögin og við hjálpumst að

komum upp sjúkrahúsum og sendum sendifulltrúa og Rauði krossinn á Íslandi hefur sent núna tíu sendifulltrúa til Bangladesh og það er líklegt að það fari fleiri nú er að það gerir það enginn að gamni sínu að flýja og fara í svona ferðalag við höfum heyrt svona sögur frá frá fleiri svæðum stríðssvæðum í Sýrlandi

er eitthvað er eitthvað sérstakt við þetta

sem er öðruvísi en við höfum heyrt til að mynda bara þessi fjöldi á þessum stutta tíma svona mikill fjöldi þurfi að flýja því við erum með svona ástand í Úganda þar sem milljón flóttamanna hafa farið yfir en það er lengri tími og aðstæðurnar

það sem raunverulega þekkist síðari árum þannig umfangið er svo gríðarlegt þannig þetta er mikið mikið verk sem bíður hjálparsamtaka á svæðinu Hildur hvernig

er það þegar þið takið á móti því við erum með bráðamóttöku og erum að taka við hundrað og fimmtíu til tvö hundruð og fimmtíu manns á dag sem

bara í gegnum bráðamóttökuna og þeir sem þurfa á innlögn að halda gera það og við fáum sjúklinga frá öðrum sjúkrahúsum sem þurfa á skurðaðgerðum að halda en við erum að sjá að meirihlutinn af fólkinu er konur og börn og þetta eru konur sem eru barnshafandi með barn á brjósti og þetta fólk er búið að ganga í tíu til fimmtán daga tugi kílómetra og það er gjörsamlega örmagna á líkama og sál

þurrt þarf á vökva að halda og svo þarf það bara á svolítilli mannlegri alúð að halda líka því þetta er fólk sem hefur við vorum með fjögurra ára gamla stelpu sem var lögð inn út af þurrki og svo vissum við í raun ekki hvað var að henni pabbi hennar sagði að hún væri hætt að geta staðið í fæturnar þannig hún kemur til okkar og

rauninni bara á vökva að halda aðeins að borða við fundum dót til að leika og sögðum henni að hún væri örugg hún gæti sofið og hvílt sig og þetta er fjögurra ára gamalt barn var hún farin að brosa og svo er náttúrulega

samfélag inni á þessari barnadeild sem við erum með þannig hún sá að

hin börnin voru örugg að leika sér þannig það var ánægð fjölskylda sem labbaði út

eftir góðan nætursvefn og að hafa fengið svolítið að borða en gerir þetta fólk ráð fyrir því að komast heim til sín aftur eða búast þau við að koma upp nýju lífi í nýju landi margir vilja fara heim en það er svolítið erfitt að fara heim þegar það er búið að reka þig í burtu með valdi og af hverju ætti faðir sem kom með dóttur sína og hann átti fjögur börn en elsti sonurinn þau vissu ekki hvort hann var lífs eða liðinn og vissu í raun ekki hvernig þau áttu að snúa sér að því að fá einhverjar upplýsingar um hann móðirin í taugaáfalli og þetta aumingja fjögurra ára barn líka þannig þetta fólk hefur svo sem ekki til neins að venda

afturkvæmt nei þið fóruð af stað með söfnun í dag já við fórum af stað með söfnun og ætlunin er að styðja við aðgerðir Rauða krossins þarna eru í þessum hópi um þrjú hundruð þúsund börn eða næstum jafn margir og búa á Íslandi og konur og börn eru í miklum meirihluta söfnunarfénu er

að koma í veg fyrir vannæringu barna vera með hnetusmjör og koma upp salernis eða hreinlætisaðstöðu aðgengi að vatni og svo heilbrigðisþjónustu sem Hildur og fleiri hafa tekið þátt í

þetta er langtíma verkefni eins og Hildur segir og inntakið hjálpar fólki að geta verið þarna á svæðinu

að liðsinna okkur eins og hægt er og það er hægt að gera með því að senda sms í númerið nítján hundruð með orðinu takk og þá dragast nítján hundruð krónur af reikningi viðkomandi Atli og Hildur takk fyrir komuna í Kastljós

Bergsteins í menninguna eins konar heilunar og sem myndlistarmaðurinn Styrmir Örn Guðmundsson flytur ásamt félögum í kling og Bang í Marshall húsinu á föstudag þetta er

sem hefur ferðast víða um Evrópu á undanförnum mánuðum þar á meðal á við hittum Styrmi

að upplagi en flutti til Amsterdam tvítugur að aldri þar lærði hann og starfaði við myndlist í áratug þar til hann flutti til Varsjár í Póllandi fyrir þremur árum ég er myndlistamaður

og hef mikið verið að sulla í hinum og þessum deildum myndlistarinnar

síðast er ég farinn að fikta við að búa til tónlist rapp músík sem ég er að fara að flytja hér í kvöld í Litháen skála þetta var í annað sinn sem Styrmir kom fram í

skálanum á Feneyjartvíæringnum á skólaárunum í Amsterdam þá kynntist ég mikið af Litháum og mér var boðið að vera með gjörning í skálanum fyrir

fjórum árum síðan og þá kynntist ég rosa mikið af fólki eins og er hér í Feneyjum það eru allir einhvern vegin mættir

svo fór ég að sýna svolítið mikið í þar og og er bara einhvern vegin búinn að mynda mjög mikil vinabönd við Litháa

svona spurning sem

ég var mikið að velta fyrir mér á síðasta ári byrjaði svona svolítið sem læknisfræði rapp ég fékk svona

vestrænum

ég þurfti að fara til læknis út af já vestrænum aðferðum austrænum náttúrulækningum og

ákvað einhvern vegin að byrja að búa til læknisfræði rímur þetta er svona nálastungurapp um það að reyna

að heila áhorfendur svo hefur

splundrast svolítið út í allar áttir og fjallar líka um pólitísk málefni ertu búinn að finna svar við spurningunni sem þú spyrð í titli verkefnisins nei ekki enn ég held að

maður þarf eiginlega að vera með þessa spurningu í kollinum svo lengi sem maður lifir að mínu mati sko og ég held að maður komist kannski aldrei beint að því sko verður sýndur í beinu streymi á netinu og verður hægt að horfa á hann á

á netinu og verður hægt að horfa á hann á